Yoshlar uchun oliy ma'lumot olish juda muhim, chunki bu ularning bilimini kengaytirib, kasbiy imkoniyatlarini oshiradi. Oliy ma'lumot bilim doirasini kengaytirish bilan birga, yoshlarning kelajakdagi muvaffaqiyatini ham ta'minlash uchun zarur bo'ladi.